Mo fone nnsɔ a emi mobɔdwen dɛ ebi a na batsere na ɔda fone no mu no na ɔ- n'ahoɔdzen kɔ famu ntsi medze besi gya do ma ɔhyew aba mu kakra ɔhyew ne ba m' a na mahwɛ dɛ mosɔ fone a ɔbɛyɛ yie a. Sɛ mohwɛ, mosɔ na ɔsɔ ano dze a naa nye n' annsɔ a ɛne dze mpɛn pii no ayɛ a mimia fone no beebi a womia a wɔdze sɔ no nna beebi a epɛ dɛ ndze "volume" no kɔ sor a womia no. Memia ebien ne nyinaa abɔ m' ber kor no a mu na mahwɛ dɛ ɔbɔsɔ a <hesitation> Meyɛ ɔno so na annsɔ a ɔno dze, medze fone no bɔkɔ akɛma obi a osiesie fone a ɔwɔ fone no ho nyimdzee na ɔahwɛ ɔhaw a ɔwɔ fone no ho ama m' dɛ biibi na asɛe wɔ mu a oesiesie ama m'.